أنا بفضل الاستماع الي الموسيقى العصرية ليه؟ لإنها بتعكس حالتي المزاچية، ‹ hesitate › بحب الموسيقى الحديثة بفضل استمع الى احدث إنواع الموسيقى ، اما بالنسبة للموسيقى الكلاسيكية فأنا أيضا باستمع الي الموسيقى الكلاسيكة في حالات إني بحتاچ الى الهدوء بحتاچ إني اكون مع نفسي بستمع الي الموسيقى الكلاسيكة.